Nai bula ha ia hataholi a biasa lalelak neu bula nanu harapan beuk no awal beuk beoma hataholi la asosiasikan neu bula musim semi. nai bulak ia biasa hataholi a buka usaha beuk neu sila sodan a no biasa hataholi kristen a ala rayakan fai paskah nai bulak ha ia.